Un yanuu mena'a, na kuu clima ya'á ihó ujun veti nujan nuu tedavii ka ihó, yachindavii jakuno ndajun davii janiún, tevigui niundu jan, ihó kaviji ihó kaviji ndamen no kuá ya ndavii yu uháa ndavii tachí ihó kavichi té ngatu tiempo chidi'ó nujan uun naditan ndavii ihó kee kee jani ndio ngachiyi ndio uu, ika ika i iin iin, un ndu tujan nan ndita ndavii ngue ian inka ndeian, nuña'a. Bueno ihá san antoni huitepec huiji ihá un ndima'a vinji, un ihó perte ihó kutijin, ujun najan vidii tunu namen yuku janní ihá ngu ian clima ihó ya'á ñiui ya'á.